أول حاجا نعملوها, هوا نحيوا الحفاظا القديما, اللي هيا متوسخا, ونضفو الطفل مليح مليح, بالصابون, وإلا أي حاجا معقمة, منديل زادا مبلل, ومبعديكا نحطوا الحفاضا الجديدا تحت الطفل, ونرفعوا ساقيه بشوياا بشويا تسايسوا, بعديكا نسكروا الحواف بشويا بشويامتاع الحفاظة, ونتأكدوا إنها تكون مريحا ومتقلقوش.